Siini um muidoki mõtsikult pall'o egäsugutsit sortõ. Kikkaseeneq, puraviguq, egäsugudsõq piimäseeneq ja nii edesi. Kikkaseenehämmähüs värskide kardohkidõga – väega hää. Vai marineeridüq puraviguq vai puraviguhämmähüs, praadiduq puraviguq – väega hää. Pall'o-pall'o hüvvi seeneretsepte um.